Bizning mamlakatimizda baliqning <hesitation> o'n o'n beshta turi mavjud. Ulardan eng <hesitation> ko'p uchraydigani bu baliq, ilon baliq va sazon baliq hisoblanadi. Ular <hesitation> yeyish uchun ham judayam foydali turlarga kiradi.